wa gogono wagogono supaya lebi ioafi to daging mane wagogono lebe ioafi nege kulkas ika wa gogono kulkas ika la supaya uwa uwa ijamiri.